Kirima wngkha kaisa uansukma abo chwngbo hamya ni yakni mwthangwi tongnani phiyaba abo chwngno yakni phiyogwi mano. Abono kubui wngwi mano heights ni kirima hai eba uansukma hai swchar ni kirima hai kirima. Chini bwkhano thwiwi rwkha tei chini bwkhano belai wasukma khlaio. Phiya abo bai kwrwngwi tongmani abo chwngno torna bagwi chubachu khlaio. Kwbangma kirimarok jora bai khe tongo tei kwbangma khe abono swkakna bagwi sahorma nangnai. Kirima abo jora jora khe hamya wngya abo saktharna phirogna tei chwngno mwthangwi tongna bagwi chubachu khlaio. Tamoni chwng abo chwngno phwrungmung khlaiwi rwkhe chwng langmano yakarjakgui thango. Chabi wngkha kirima no siwi mannani abo bujinani tei abo tongphano swkang thangnani.